Oven usu mma onor wuni mme ke utu emi urome utu ame iromine ke'ntack oven mma jeni we rome mme íre uru-rem oven amay ke nsort amme uvurem mmusu utu ame irome nne. îgam nge utu ame mmusu mmame gba. menh ke ntack eyerk utu ugam. ugam kake utu ntack onor wor urem eyerk utu abe mme nna onor wor urem kake utu mme gaha onor wey onor nna aama. ishi arem eyerk utu onor mme awwo ayen ari rem kake utu. onor good are ye mme awor amah wor. amor wor ke educk egaha educk ke kake utu arear rem eyea. erem ayerk utu onor mme awor ayen. oven kpor-kpork îwun wor iwun. gba oven onor urem urem good. è wun wor. e'wun. oven onor iwun wor. îwun. igam ichi utu wor arem may ayerk utu mag kake utu. kake utu mme îkanna onor. kakea utu mme îmang onor ije heaven. kaeka utu mme erem oven good înem-inem. kakea utu mme jack educk agama onor ejîjîg ka amah abah atte obîono mme bong îche obiono. atte wor je siana na obîono odordum unem. eyerk obîono. ami ute hah wunah aka asa o. unep utu dene o keni-keni utu ame înep niyo ugbono onor urem onor nni-nni. urem oven kpor-kpork uye onor